Ha yatosi jakka yetu yaseng jakka ero napake rekeng tawwede <hesitation> untuq <hesitation> rapikangngi gemmeqna taro maripoeq gemmeqna yetu jakka de ya- yanu ku ulude <hesitation> ipake ri gemmeq e atau ru ulude <hesitation> yenaro biasa napake maneng tawwede narekko lo i jokka remassu pole bolana atau purai cemme na napakei atau na- napake majjakka oke.